Vana nivakhazia, shimira kheru, vana vakhazia itumi khuvamunejera vusera vwavule (ile ya wimbi) vwavule, khuvahiriree, avushee mugamba khuvuhiriree, avushee mugamba khuvulujire vushuma vuzii, has kwendeazaa na vushunaa paka mweri guwii nivari iweneyo khurarirulayo na khuze vene khuhirana na zimbamba zindii, yaro viza mukhuze na khuze khandi khuza muvo shivuri vutamanu tawe, shimira sheru ni ndiono akhuendendereaza ndio khuenderea za ndio. Sasa vana veru yara nivakharura iria khuvutunza vulai sana, khuvatunze vulai apana vanyange vindu vichafu vichafu tawe, vanyanye vindu virai virai khu mbiri gwavo kuvee vulai. Nivanyanya vindu vitamanu vamaa viyaga vasamukha vagwa vigoshe, paka khuvavinde karibu mievi jivaga nikhuvalinda za vulai, nikhuvahaa vikhulia khari vikhalia kwahira khuyo vaendereaza khuria vaendereaza khuria nakhuze vene has nikwakhai nikwakhahirirana nizimbia zindii paka wege mima giweneyo ugumanye ambeza vulai, naavo vizi mukhunye veege mima gweru vugumanye khandi khumenyaza vulai. <hesitation> khandi khura ndi khura ndi, khuvavora khuze khuveza ndi, khuva ndi namfate khulonde mangana geneyo mang'ana geru khuziza ndi na ugalonde, na khandi uyo naziveyo paka khandi alonde mangana alweneyo, khuvole khuze khumenya ndi paka alonde akhumenyaza ndio vulai.